اااا عيش حياة جيدة يعني توازن بين الشغف والطموحات والحياة اليومية، هي حياة فيها سلام داخلي وصحة جيدة، علاقات طيبة بين الناس، علاقتك طيبة مع ا- مع الله سبحانه وتعالى، ويكون عندك هدف في الحياة، وتحس دايما بالرضا عن نفسك.